<hesitation> Amadirisa ngawebirahuli, thukaghorayaghu omwamibere eyithe yamuthina mughuma. Omubere oghokubanza, ghukakolesaya amaghestse awahuhire, ghuka ghukatsumba amaghetse neryo iwathekaghu omwakyibucket. Neryo iwahamba ekyinani ekyi ekyinanga kyethu ekyu, ekyaghukathekamu amaghetse neryo iwalhabya okwalidirisa. Ghukabya wabirilhabyaku iwahamba akandi thuketamu aka window squeezer kwitsi akandu akakakamulha amaghestse okwidirisa naku iwakalhabyaku neryo iwahamba nakakyimba akahenirye naku iwakalhabya okwalidirisa isasimura. Neryo iryaba irinahenirye obuthuku bwosi. <hesitation> Omubere owakabiri, hanehu emibatsi eyathukakolesaya. Omubatsi yaneyabasungu thukakolesaghu akabya omwakatsupa akaghukafuyira okwalidirisa. Ghukabya wabirikafuyira okwalidirisa neru iwahamba nakakyimba akahenirye iwakalhabya okwaridirisa, neryo obulofu obwosi ibyalhaghalhaku.